موسیقي د ځانګړو آلو په مرسته تولیدېږي، لکه ګیتار، سیتار، تبله، رباب، توله یا تولۍ، ډول، هارمونیه، غیچک، دمبوره، جاز او نور. نن سبا ماشیني یا کمپیوټري موسیقي هم جوړېدای شي. زما ختیځه موسیقي ډېره خوښېږي. زه د موسیقۍ جوړول وړتیا نه لرم، خو کولی شم په جوړول کې یې مشوره ورکړم.